सुनें आकारान माज्रापेक्षा वाड असतात, पवपाक गेल्यार सुंयांची चड काळजी घेवपाची गरज आस तंका चड लक्ष दिवप गरजेचे। माज्रांचे आयुष्य सुंया पेख्सा चड असता।